जे भी सब्जी आये रोखे अगर आपना विरुद्ध कहें खाये लेजे। सात्माती अगर जे खाने साथ जेहर बन सके। इससे के आपना अजे बिमारे आये सके। अपना जे इंफेक्शन होई सके। अपना जे खुजली खाने खासी कुछ भी काई भी होई जाए। तेरें अपना जे तेर विरुद्ध खाने नहीं खाने चाहें। जेसे के भटा ने जूद्ध खाये लेजे ते बीचे जेहर बन जाए। ने अगर आपना कोका कोला ने आमवान ने रस पी लेजे। ते भी आपना जूद्ध जेहर बन जाए। अगर आप ना देर भी विरुद् खाये लेजे ती जूद्ध जेहर बन जाए। ने अपना कोका जे बिमारिया ने इंफिक्षियन कर सकते।